Khrí lapisérú, <hesitation> najmaa wéñuuꞌ ríꞌkhui̱ mangaa, i̱tháa̱n najmúu̱ náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ náa̱ꞌ eskuélá, náa̱ꞌ ofisíná tsú nuñajunꞌ ikhí, khamí ndayóo̱ má ma̱ri̱gá guꞌjuáá mangaa ríndo̱o rí abésé ndayóo̱ꞌ má ma̱gu̱ma chákaꞌ nótá chákaꞌ ikhí mangaa rí guꞌjuáá, i̱tháa̱n náa̱ꞌ najmaa rí nuni̱gajma̱a̱ rámí, ikhí ríꞌkhui̱ má najmaa ja rá. ayá mbá motór drígóo̱ rí refrijeradór mangaa, numuu rí mañajunꞌ motór ríꞌkhui̱ rá, ndayóo̱ꞌ aguꞌ xúꞌkhui̱ rá.